Mʋ waʒɔ alɛ bʋakʋ ɩwovɩʋ bʋakʋ afɔnaʒa nʋvivili bʋakʋ afɔ nadʋ ɔbɛlɩa alɛ kafɔ nekele kanasɛ nivili mʋ kʋ mayɔ ɩwovɩʋ dɩla wakʋtʋ yɔ akpatsɔ la ɔlɛ ɩwovɩʋ dɩ bʋakʋ ɔdʋ ivili ɛyɩsɩayɩ akpatsɔ bʋapɛ kɔmasɛ bʋakɛ kɔma bana yɛ nɔbɛlɩ la afɔ nadʋ ivieli mɛ ayɔ ayɩvabʋ wanɩ mɛ ekeke ayɩvabʋ wanɩ mɛ ayɔ kasɛ nʋ ivieli mʋ ɛfʋanɩɛ la wakʋtʋ yɔ ɛkpa ɛkpadɔ la ɔta bɩ lɛ ɩwivɩʋ dɩ bʋakafɔ naʒa nʋ ɔbelɩ afɔnaʒa nʋ ivili ɛyɩsɩayɩ mɛ ɛkpadɔ bɩ la afɔ nayɔ ayɔsɛ dʋnʋ ayʋ ayaɣla ɛna wanɩ mɛ ayɔ kasɛ nʋ ivueli mɛ ɛkpa la mɛlafɔ naka kʋ ɔta kanasɛ nʋ ivieli ayɔ ayɔsɛ nʋdʋ la mayɔ kakpɔ ɔkakpɔ ɔsɛ nivieli mafɔ neya dʋfa ɔtabɩ kɔnasɛ nʋ ivieli mɛ wayɔ ɩkpǝ mʋ wayɔ ikpǝ la mɛ ikpǝ taa afɔ nayɔ ayɩ ɩfɔbɔtsɔ wanɩ yɔna ma nʋ ʋtɩkpa nivi ayʋtɩ mɛ ɔka sɛsɛ ɔtala afɔ neyadʋfa kɔnass kɔnaʒa nʋ ɔbɛlɩ.